Barama ina teu baram geundu ida yed maga idata buuna ibuu'i geu ida ta suga wun yed ke ori geuru i sufeli geu idata bei dein laa-ida ta bein siga yera reu <hesitation> data ida sing keu idan kaga-ida gang kang jawaru kagii geu da ta pana mai sen ira foreu geu ida ta pana ida binta data mana data gu yeb bugn'a yeb gu-gu o da ta vuga vugi gei ida pen yam laaru ipeni yam laaru geu ida ta nama bongba i nami'i bong beu geu ida ta leega i leega verari'i geu ida ta biin yan leeg keu wola Keu wol pip keya ida ta pa'an laaru i pa'i laaru geu doba yama woo tigeulu ori ida ta leega i leeg yarari ido'oi keu akin geu ida don geu ida wal keu wola i do'a ta siga wun yedke oru ida ta baramida yerari bi'in geuna- geu- geu har yam dan wula wola yereu da sina uu na uu'i geu doba- doba- dob uu'i geu da ta sina dau ta bida dau dan da'a darr o tem kein tebeu'i geu ida barum visi dan nya'ana iya barum visi'i geu ida ta yan <hesitation> tigeulu ori kenan i jangi geu ijang i vugu gossok geu data barum visari yan tega jogo wun du kan biin baruma data yeen keu nebura ida ta nebud gaba. <noise>